﻿Kartoshkani pishirishni har xil yo'li bor. Misol uchun qaynatib pishirsak bo'ladi. <hesitation> Buning uchun uch to'rtta kartoshkani archmasdan <hesitation> suvga solib qaynatishimiz kerak bo'ladi. Qaynagandan keyin esa o'zi yumshoq bo'lib qoladi. Va postini archib tashlab uni yanchib pyure qilib yesak bo'ladi. Bundan tashqari uni <hesitation> qovirib yesak bo'ladi. Postini archib, yaxshilab yuvib doirasimon to'g'rab, keyin yog'da ko'rib olib yesak bo'ladi.